A karazagna aretigna mpahazo gna kivà longagny ah, <hesitation> tegna matetika hitako ah de kankana, de ndraindraika koa marary maso zareo, izany matetika fahitako raha ohatra ka hoe aretigna kivà.